Sërnarìu sincuant'ani përché i maznà a sun gia grant e indipendent, ma mi sërìu ënca giuve e purìu andé avec andé cun me om ën vacansa e fe 'd viage